Ja xra xrauan na ke nthia ka ko ke nthia na ntha ncha ixin thu rijini xran chijeni ni cho rijin thjani ko rijin nthachi ni ko thin jaana yaa xraxrao'an nuna ke xra xruin ko nguji na ana xraxra'uan nexin nchi ya na ix'en thi.